सिलाई मसीन भी एक उपकरण जू कपडा सिना काम मां आंदी यख सिलाई मसीन जू कार्य हूदू। वेमा मोटर हुक नीडल एक गिरल लग्यू हूंदू कपडा थै मसीन मा राखा और फिर थ्रेड सुई वेथे डाला फिर मसीन थै फिर चालू कारा और हुक थै सुई मा घागू डाला फिर मसीन कपडा थै अगने अगने बढाणी रैंदी। और फिर कपडा सिले जांदू। त सिलाई मसीन इन काम करदी।